زرت منطقة في مصر اسمها شرم الشيخ. صدج هي من اجمل الاماكن اللي زرتها في حياتي كلها تنوع مذهل بين الجبال والوديان والصحاري. وفيها شواطئ ومحميات طبيعية وكمان يعني فيها اماكن للتخيم والسفاري فهي احلي مكان زرته